Ah vaky ity vera ity, maty aho, oh eh vakiko any ngah veranao ty kô, asa ohatrigno ma nividiananao azy ity fa hosoloiko vola, ta- sady taiah ta <noise> ta bezary a taiah mo nividiagnano anazy ity fa hividiagnake mitovitovy amign'azy ianao fa, tena azafady ngah fa tena sy sa ki raha kignaniky nahavaky anazy ty fa fiz- hosolovako avao, lafo avidin'itoy fa hosolovako avao amy maha namako agnao.